Le piante a sun ën poc cum le persun-e, cuand a s'taiu, a s'fan 'na ferita, a brüza, a fa mal, se t'i taie ën ram, t'ie rumpe ën ram, le piante a campu fora la la sava e alura a völ di ch'a stan pa vaire bin opüra cuand a pìu ël sul ch'al e trop fort le föie d'le piante a cuminciu a pieghese për tera perché magari a i manca d'acua